nyiiɛ lɔbeŋ wa be tona jiiɛɔ. Kewuɛ! A be to na jiiɛ lɔ wa. Kala! Kala bɔ bɛ ai to jiiɛɔ wa. Ɛŋ kala pɛ bɛ tona jiiɛɔ wa. so nyiiɛ lɔbeŋ ma.